Tüti a duvrìu segui ën po la pulitica, ansi ocüpese dë pulitica, a i era ün pulitich 'na volta ch'a dizìa che se ti t'ocüpe da dë pulitica, be la pulitica comuncue a s'ocüpa dë ti, cuindi ëntarìa tüti dediché ën po dë temp d'la vita a le institüsiun për capì cum a funsiun-u për cerché dë rizolvi i problemi d'la gent